<noise> Jutta mi lori jojo ojenere mi yiɗi mi suuda saare, mi-mi yiɗi mi waada kompeni am, mi yiɗi mi baanga, mi yiɗi mi waada umm mi yiɗi wadugo sadaka, mi yiɗi mi njannga qur'ani, mi yiɗi mi waada ko annabi vi min waadata pat.